பெல்ஜியத்தில் இன்று வானிலை மிகவும் குளிராகவும் மழையாகவும். உள்ளது வெப்பநிலை முதல் முதல். வரை இருக்கும் மழைப்பொழிவு மிமீ வரை இருக்கும். மற்றும் கிமீ மணி மைல் வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசும். அடுத்த சில நாட்களுக்கு வானிலை முன்னறிவிப்பின் விவரம் இதோ. ஜனவரி சனிக்கிழமை அதிகபட்சமாக. மற்றும் குறைந்தபட்சம் ஞாயிறு ஜனவரி. பெரும்பாலும் மேகமூட்டத்துடன் அதிகபட்சமாக. மற்றும் குறைந்தபட்சமாக திங்கள் ஜனவரி. ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் அதிகபட்சமாக மற்றும். குறைந்தபட்சமாக மொத்தத்தில். பெல்ஜியத்தில் குளிர் மற்றும் ஈரமான வார இறுதியாக இருக்கும். எனவே மூட்டை கட்டி உலர வைக்க உறுதி செய்யவும்.